Lu travagghiu ca fazzu iu è l’agrònomu, veni a diri cuntrullari li pianti e fari in modu ca crìscinu in saluti e prodùcunu frutti di bona qualità e quantità. Fari l’agrònomu nun signìfica sulu fari crìsciri li pianti ma anchi studiari la megghiu efficienza di lu utilizzu di li risursi comu acqua, fumeri e travagghiu di l’omu. Ssu misteri mi piaci pirchì sugnu sempri a cuntattu cu la natura e a rispirari aria pulita.